नायजेरिया। हैसर एयो फेस्टिवल: जो लागोस जाता। दुर्बार फेस्टिवल: जो कानो जाता। न्यू यम फेस्टिवल (इरी जी ओहु): जो खूप गावानी जाता। ओसुन-ओसोग्बो फेस्टिवल: ओसुन स्टेट जाता। चाइल्ड डेडिकेशन सेरेमनी: अवाई बापुई आनी सगळी जनाई देवा धन्यवाद दितात कि तेनी तेंका भुर्गी दिली मानन तो दिस। यी कंट्री खूप श्या लोकांचा घर आसा आनी तेतून वेगवेगळे लोक रवतात येतून पण्ना भाषा बोलटय, आनी <hesitation> हाडित्शी बोलिये।